Budon nu owa ngan awhoyaru owa azinaki a monol brol alazin alazin owoi zimanny ozim bom iwa kalam bokal a kamemem lela ta kiri bukwu nakar rumutakiri broral nakpa kwa nkak ikaru awa kuuru ma anneme bum bomann a anne men broral n weneike bam oro nwosi mini nwom warike banni obanu abau ozia ma wa nu ayen boka ba na ma ayan amagaru sirimbom boma na aku azigu bral nul henu oka amen zil n weri ken guru chisi nu mmi make nu han yo weya mu ke nyhan zor weya ma sun iwo m mgbom mbral nke nu sun annu abola nsumme dokasia nu olu nwaruke yishal nu mini gumma an dokosi bokal bialam bral bo ayan okobadom oboma iyan rumutal kiri ngan bo-muran obola awa nu zuu ehan owa bro owa kennu ozon ehin nu a kennu ozom ehin nu akala bokal akaja lam nu bukal iban han bro nu bukal iban han bro ayo guru ri zan wosa kwu nuriwo oro nwon bayan obidou nu kwu ni juwa weneren ka. Ke na kpa akwa kpa oro amayan nu ayan boka blam boka kam awerike guru iwoi ke changari chan guru wugiden nu ke nu ke kporune ozi yokpan teain maru mnemezun korinal boka bialam ma blala. Nkanu ba ru mutal anh yingal mso bon nu amonu bon mu bal boma otu nzoma zolizo tutuya han nu yari oya buiyan yin bokal oboka bialam mbom mme zekol akwo nu bro ji han han mari broral nzima ezili okwoi ikera obu yin ma da zor nu oro ke ba guhalam iri ngam bo whorgala befor ba jalam ikpo salam won yon nu oro bayala bo bidon nu okwu izenme osoro iyon na nshini n han iya happe bayala bokwo oka ihinrukin ihinu oko bado bialamm amegal megal then nu oko badon bialam ba bana rimo ro betiri iwo bet miyan bannal mtiri asun iwo oko baden bannam ba ota ba kawu matimen iwo kam nma kam ba nu kam messiti bakwu kum my zen akwu mma kanau men zen akwukam iya yam iwai meiyeji riwiri nne zen okukam na nne whorgal nmu doshima opopol somozom ann onne me lela nba oma agida mmu dogo mma atiwen nriral nahan rumun biala baka la iji metal oro nkana happol oro oro okin oro bu oro ikala izen bayan ri moro mgan zomma rumu rumu biala baya za samma oro kan bu oromu obo ayan bokal mkpakal nu ochel ya zinnu bol bubu oya bu boka wo.